Tsy mahita ho an'izy rehetra aho fa, ho an'ny loko mena izao dia fantatro hoe misy ny raozy mena an, ho an'ny volomboasary misy ny capucine an, ho an'ny loko mavo misy ny tanamasoandro, ho an'ny loko maitso sy manga an, misy hortensia sady afaka manopy maitso izy no manopy manga, dia ho an'ny volomboasary an manana izahay ny telomiova.